चीन हा देश आमच्या भारताचे शेजारी देश हांगा। लोक सगळ्यान छोद जेवण मण्झे चौ मेन रांतात जी भाजलेली नूडल्स। आणि कोंर्ता चीन हांगर चिकन पाव पण खावपाक भरपूर आवडता।